देखो सा हुकूम अडी बात हा के अपना मावा हवा जका बोध प्रेयर रा हाया अर हा एना सबव मेनगे मावा बादाम रा हवा हा। एना दुनिया मा गनी मेंगा मेंग मावा हवा एं दुनिया रो सबव मेनो मवो हवा जको चिलजुगा रो हवा हा अनिया मावा हवा जला अपना सैरवस्ता लाभ दायक हवा हा।